Tutamanta, p'unchay, kuska p'unchay, chaymanta tardiyaykuy, chaymantaqa hamun ch'isiniray ch'isi, kuska tuta y pachapaqariy

Sapa p'unchayqa ruwani chaqrayta, uywa michinay phuchkanaypaq awanaypaq chayllan.